Bmya zangotė he la zangotė do zhi tui zangoti dozhi, za nɗye ha gbmi nyize, ha chni nyi za gbmi yna, azado a zhi ɓo, eyi keɗye za knari num, ha gbmi nyize, he baba gni ɓe, hee mama gnilo, dodo, azado ma he bye, eza nɗye he da gbma nyi, aza nɗye hni e nyize yna, la ɓa tu nɗye hega la ɓa tu ɓaga wu he nyize re mari hega laɓa tu yna yna ga wna hen ɓaga wu he, shna hega re he nyize yna, ɓa kuma ɓaga bma he snu. Eza nɗye yi he bye ɓwa yna to za nɗye wo yi he zamangon yna lawo tu, latu bmya ɓena shna nɗye he lawo tu yna tswasheka heɗye latu du wo ke gna giyi. La he bye ɓwa da tu, de ha zamangee ke ha wyewye, e mwa kpa, hega lazado tu, he lawo ɗye tu du ynan nɗye hega ye he wyewye e mwa kpa hega lawo tu, latu kuma woyi zogoe pedo pedo pedo, gnu ge, etsu nɗye shise zhi yna bmya he lawotu kela ze ɓe ɗyi ɗyi ku he lawo tu. Pastor wo shi se zhi yna, rima shi se zhi yna, bmya he lawotu, hega lawo tu hega ɓwa wyewye lopa mwayi, ezo worim eza zhi shnan ɗye a gna ɗye, chnikpe ba ɓwa shi ese kni znudnalo nɗye chairman nyi yi ɓe ɗyi ɗyi kun he lawotu lo ekni tugo ba ge kpata kpata, zangoti, yi ɓe ɗyi ɗyi ku he la zangoti do zhi tu eyi ɓe ke ɓwa ye nu lawotu, he giwo, wo mwa mwa Hegiwo latu, eye nɗye wo dna sha, he gihe zamgo latu, heda de he ya gi ɓa latu ɓena, tswashea zhi he nyize, ė ɓa ba lon ɓa dye lama ɓa yi za nɗye ɓa snu zhni de he ynan ke he kazhi ɦe ɓa gba ɓa ye hega ɓwa nyi nɗye hni wyo wyo he re n zaza hega he zamango gba ye yna zaza hega he beɗyi da ghaye yna nyize hni ga yi eba wyo wyo nyi gi hen, ga gnuna gi he, tugni gdo, bmya he, la zango tun tun tun, eza nɗyewo yi ė he ɓye lo yna.